Ɗum haanda neɗɗo resa peta, haandi taa resa e goɗɗo mo waɗa ka renango ma wuro ndesa mo, ammaa njaha jannga baro gel desa to wuro ma, ngaɗa ka fijirgo ngel araara ngel hawa ɗa onda maaynin maa ngel, ɗum waɗaayi, daara nge looygan seyo ma fu ɗum waɗa.